gott kvöld og velkomin í mér er til efs að nokkurn tímann hafi komið út jafn margar bækur á Íslandi og samþjappað og í síðustu viku skýringin er meðal annars sú að það var bilun í prentsmiðju í Finnlandi þar sem íslenskar bækur eru prentaðar og þær eru að berast núna margar nokkuð síðar en von var á maður reynir að gera sitt besta í svona þætti ekki vera of mikið færiband en við þurfum að komast yfir nokkuð mikið af bókum núna í næstu þáttum fyrir jól við fáum hingað Oddnýju Eir Ævarsdóttur á eftir með nýja skáldsögu Mikael Torfason með syndafallið sitt þar sem hann er að skrifa um sjálfan sig og fjölskyldu sína birna Anna Björnsdóttir með skáldsögu sem heitir Perlan og Þórarinn Leifsson með kaldakol byrjum hérna með gagnrýnendum þáttarins Sunnu Dís

Hauki Ingvarssyni Kristín Eiríksdóttir

okkar flottustu ungu höfundum ofboðslega flott kápa Elín ýmislegt bók um konu sem á líf sem er ekki mjög fullnægt getum við sagt og svo unga stúlku sem er að skrifa leikrit kemur á óvart ég sagði nú áðan að hún fokkaði svolítið í manni líka hún gerir það alveg og fléttan hérna kallast mjög á við blóm sem Elín sem er titilpersónan finnur þarna í upphafi ekkert nema þræðir svona í allar áttir í gegnum bókina þessir þræðir sem leita hingað og þangað þetta er annars vegar þessi Elín sem er mjög áhugaverð kona fyrir kvikmyndir og og leiksvið bara helgar líf sitt svolítið vinnunni svo fær maður svona þegar líður á ýmsar skýringar kannski á því að hún sé ekki í mjög gefandi

fjölskyldulífi og kemur frá svolítið brotnu heimili og á erfiða

þetta fer svona að koma upp á yfirborðið þegar henni berast þrír kassar sem hún skildi eftir í húsi ömmu sinnar fyrir mörgum árum

og einn þeirra merktur Elín ýmislegt þaðan kemur titillinn svo kallast þetta á við sögu Ellenar hinnar

þekkti hann áður og fær þessa Ellen svolítið á heilann ég var beðinn um að endursegja efni þessarar sögu og þó ég myndi gera það mjög samviskusamlega

ekki fanga galdur þessarar bókar vegna þess að Kristín er mjög sérstakur rithöfundur og hún er myndlistarkona líka búin að vinna í leikhúsi síðustu ár ég held það séu fimm ár síðan síðasta skáldsaga hennar kom út það er nú svona bók sem er ennþá að spyrjast út og maður heyrir að fólk er ennþá að lesa bækur Kristínar eru þannig að ég hef yfirleitt

hún gefur eins og til dæmis hvert er innihald þessara kassa og hvernig tengjast

þetta drífur mann áfram í lestrinum en svo eru alveg ótrúlega margir núansar sem tengjast áferð tengjast til dæmis þessari plöntu eins og þú nefnir það hvernig til dæmis Kristín vinnur með liti eins og þú orðaðir það svo snyrtilega hérna áðan

hún í hausnum á manni það gerir bara enginn

stundum er maður pínulítið efins um

hvort maður eigi að hleypa henni inn í hausinn á manni vegna þess að hún hún snýr hlutum þar svolítið á hvolf hún gerir það í þessari bók framvindan í fannst mér eins og ég sæi ekki umhverfið réttum augum og hún er að vinna með það líka hjá persónunum hvernig öll skynjun einhvern veginn brenglast eða beyglast hjá þeim líka hún gerir það ósjálfrátt við lesturinn það er það sem ég meina með þessa þræði sko ég held að maður geti byrjað á þessari bók aftur og aftur og leyft þráðunum að fléttast saman á

alveg nýjan hátt þannig að maður nálgast hana þó hún sé prósi

inn í verkið aftur og aftur á nýjan og nýjan hátt af því að þú nefndir það hérna áðan Egill að Kristín væri nú kannski með athyglisverðari yngri höfundum Kristín Eiríksdóttir er minn uppáhaldsrithöfundur undir fertugu það er bara þannig

höfundarverk hennar er svo spennandi hvernig þræðirnir tengjast líka inn í aðrar bækur inn í ljóðin hennar

leikhúsið inn í myndlistina þetta er

svo spennandi höfundarverk líka og

sjá og spennandi að fylgjast með

hvernig framvindan er í því líka þessi bók

mjög spennandi út af fyrir sig líka mjög spennandi að skoða hana út frá því sem Kristín hefur verið að gera og hvað hún á eftir að gera hún svo er það bók sem er allt öðruvísi þetta er Valur Gunnarsson og hann er að skrifa bók og hann setur þetta á svið þannig að Þjóðverjar eiga að hafa ráðist inn í Ísland nítján hundruð og fjörutíu lagt undir sig landið haft hér stóra herstöð heimsstyrjöldin spilast allt öðruvísi út en en hún gerði þetta er ákveðinn flokkur spennusagna sem snýr svona upp á upp á söguna þetta er kallað virtual saga jafnvel eða virtual sögulegar skáldsögur

ein spurningin sem manni finnst kannski mest spennandi er það hvernig Íslendingar bregðast við og viðbrögðin hjá honum

þeim finnst þetta allt í lagi meðan peningarnir streyma inn fá þeir lausnir á kreppunni bara í fangið hvort sem það eru Þjóðverjar eða Bretar já já þeir eru sáttir við það þannig séð sko söguhetjan þarna heitir Sigurður og hann er nú svona mömmu og vinnur með símastúlkunum á símanum þar sem

hann er ávarpaður sem ein af stúlkunum og og væflast um og væflast einmitt niður á höfn er búinn að vera á fylleríi með

akkúrat þegar Þjóðverjarnir koma og það verður síðan dálítið tónninn í bókinni hann svolítið flæðir bara með hann er ekki mjög sterk söguhetja hann er það ekki í rauninni

að það sé einn af veikleikum bókarinnar mér finnst það og bókin er löng hún er fjögur hundruð og fjörutíu blaðsíður

mig sem lesanda að hafa þá ekki

sem er einhvern veginn meira drífandi en þetta

svolítið langan tíma að átta mig á því hvers lags bók þetta var ég hélt þetta væri svona alvarlegri pólitísk hvað ég væri raunverulega að lesa síðan eftir það þá þá fannst mér koma svolítið snarpur kippur þegar maður áttaði sig á því hvernig bók þetta var og hvernig hann var að raða upp seinni helmingurinn á þessum fyrsta hluta sem heitir Örninn hann fannst mér bara mjög lunkinn þetta er eða

vel og slíkt en

hann byggir hana líka þannig að í aðra röndina er hann að rekja framvindu hernámsins frá því að þeir koma og svo gegn því er kafli sem gerist einu og hálfu ári seinna þar sem söguhetjan okkar er komin upp á mitt hálendi í einhverjum

leiðangri þar fannst mér vanta upp á að sú

hún hefði verið skrúfuð meira upp þá hefði held ég samspilið virkað betur jafnvel það er búið að leggja óvenju mikla vinnu í þessa bók og óhemjumikla vinnu það eru alls konar suma fattaði ég aðra fattaði

fólk sem hefur áhuga á þessum tíma og þekkir þessa sögu vel á eftir

ánægjuleg lesning

ykkur eitthvað að það eru þarna persónur sem maður þekkir stundum fyrir mér hvernig hefur ískrað í höfundi af ánægju með því að koma svona þekktum andlitum og persónum inn í textann upp á hvernig hann stillir sögusviðinu upp í upphafi vegna þess til dæmis þegar það kemur í ljós að Hermann Jónasson er að drekka drykk með Þjóðverjunum til dæmis þegar hann er fyrst nefndur á nafn þá hefur enga beinlínis tilfinningu fyrir því já hvar stendur hann í pólitík er þetta stórt skref fyrir hann eða lítið stundum fannst mér eins og hann hefði

stilla svona hlutum aðeins betur upp áður en þeir gerast til

að maður átti sig á undirtextanum en undirtextinn og þessi kynning kemur svolítið eftir blaðsíðu fimmtíu maður þarf kannski að þekkja söguna dálítið vel til að átta sig á þessu já örugglega eftir því sem maður þekkir söguna betur hefur

ég heyrði viðtal við hann um daginn þar sem hann sagði að með þessari bók væri hann að klára kannski fyrstu bókina sína fyrstu ljóðabókina sína hann er aðeins að snúa aftur á svipaðar slóðir þetta hefur verið honum yrkisefni áður þetta er ljóðabók með söguþræði hann er að yrkja um sem sagt eins og þarna kemur fram á kápu sem er hin mín held ég í

finnst hún svo falleg sem kærastan hans þarf að fara í hún veikist og þarf að fara í aðgerð og hann yrkir um þetta ferli og þessa daga mér finnst hann ná að fanga ótrúlega vel þessa skringilegu daga

sem ríkir á svona dögum þar sem þú ert á milli sorgar og vonar og heims og helju hreinlega það er allt kyrrt og stillt og og fallegt og brothætt ljóðin eru einföld en mér finnst mér finnst hann ná einhverjum galdri hversdags galdri sem virkar á mig

pínu erfitt að gagnrýna svona bækur sem maður veit að byggja á svona persónulegu yrkisefni manni finnst nánast eins og maður sé að ráðast á manninn sjálfan þegar maður gagnrýnir svona bækur en Dagur er mjög myndvís finnst mér mjög fallegar myndir í þessari bók þetta er fallegt ferðalag en eins og þú segir þetta er brothætt þetta er einlægt þetta er mjög fallegt

ekki fleiri síðum einhver af þessum eldri skáldum töluðu um fallegar

viðtöl hérna á útvarpinu þetta er mjög falleg syrpa finnst mér hún er heildstæð og ég er mjög feginn að skyldi ekki

reyna að stækka bókina með því að raða einhverju í kringum hana þetta stendur

erfitt þegar menn eru að skrifa kvæði beinlínis um sína eigin reynslu tekst þeim að breyta því í skáldskap mér finnst honum takast það og

bara með svona einföldum myndum eins og í fyrsta ljóðinu þar sem eru stígvél sem eru gljáandi af myrkrinu sem þau hafa yfirstigið í forstofunni það er mynd sem á eftir að halda áfram með mér nú lít ég stígvél aldrei aftur sömu augum það eru það eru mjög fallegar mjög grípandi myndir í þessari bók en mér finnst

hafa orð á því að það er rosalega mikið af áhugaverðum ljóðabókum að koma út

þetta til dæmis er bók

sem almennt les ekki mikið ljóð getur tekið upp og

góður vegvísir inn í það sem ungu skáldin

takk fyrir við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum svo er það Birna Anna Björnsdóttir ekki

mér er frásögn Kristínar Jóhannsdóttur forstöðumanns í Vestmannaeyjum og fyrrverandi fréttamanns útvarpsins í Berlín frá því hún bjó í þýska alþýðulýðveldinu á síðustu árum þess bókin fjallar ekki síst um elskhuga hennar sem hvarf um það leyti að múrinn féll skuggarnir

er ný spennusaga eftir Stefán Mána sem fjallar um ungt par sem fer fótgangandi yfir Melrakkasléttu en hefur ýmislegt fleira í farteskinu en áþreifanlega hluti bakpoka og tjald

öfugsnáði er ný ljóðabók eftir Braga Ólafsson þar er meðal annars að finna þetta stutta kvæði

áður en orðin röðuðust saman voru öll þessi ljóð til í huganum nú á bara eftir að losa þau við titlana og taka þau í sundur faðir er þýðing Sigurjóns Björnssonar á einni frægustu bók hins sígilda franska höfundar

að þetta er fyrsta skáldsaga sem er þýdd á íslensku

öldungurinn Sigurjón var í viðtali í

sitt þetta gefur manni tækifæri til þess að liggja yfir þessari tungu okkar íslenskunni ég vil nú segja að sé gimsteinn Norðurlanda gimsteinn norðursins alveg eins og grískan er gimsteinn gimsteinn Evrópu sérstaklega Suður Evrópu og

íslenskan er ef hún er vel gerð vel skrifuð og í höndum manna ég er ekki að segja að ég sé sá maður en ég reyni að gera eins og ég get ég hef áhyggjur af því hvað við förum illa með þessa arfleifð okkar

getur vel verið að það kallist bara hroki og eða ég veit ekki hvað á að kalla það eða þjóðrembingur að eiginlega eina afsökun Íslendinga fyrir því að hafa haldið út á þessu skeri í þúsund ár er að við eigum þetta

fjallar um konu sem heitir Perla og hver er hún hún er kona um fertugt núna en hún var

var unglingur á níunda áratugnum þá var hún fræg í Reykjavík fyrir að vera flott og sæt og aðal svo svo varð hún fullorðin og

var alltaf að prófa alls konar og ekkert gekk almennilega

svona féll aðeins af þessum stalli svo flytur hún til útlanda svona um þrítugt og fer til New York rétt áður en kreppan skellur á og hún fer að blogga og verður fræg fyrir að vera fræg verður hálfgerð

á því heldur hvert mannorð hennar er á Íslandi svo er kannski eins og hún átti sig hún ákveður að draga sig í hlé úr sviðsljósinu hættir að blogga og biður um með opnu bréfi í Fréttablaðinu mjög asnalega að fólk hætti að líta á hana sem opinbera persónu og það megi ekki flytja af henni fréttir lengur hún bara hverfur

byrjar sagan og bókin núna tvö þúsund og sautján í haust þá allt í einu dúkkar hún aftur upp í fréttum hefur hefur ekkert heyrst frá henni í öll þessi ár síðan tvö þúsund og níu

þá er hún á í réttarhöldum um alþjóðlega stríðsglæpi og það kemur í miðlunum hérna heima og þá man fólk allt í einu eftir henni ó hún og hvað nú

nú um það fjallar sagan hvað varð um þessa konu og hver er konan á bak við þessa ímynd og þessar myndir

hvað kom fyrir og af hverju er hún í þessum réttarhöldum í rauninni fjallar um við flettum öllum þessum lögum af henni og hennar ímynd þess vegna erum við hérna Þingholtin eru sögusvið bókarinnar eftir að hún kemur heim

mjög þröngur reitur hérna í Þingholtunum sem sagan gerist á og hún

sama hringinn í sínum erindum og þetta er

hennar gamli heimavöllur og svo tengingarnar síðan út í heim af því hún hefur búið úti svo eru alls konar aðrar alþjóðlegar tengingar en hér gerist sagan þetta fjallar mikið um frægðina og hvernig er að vera frægur já ein af mínum

stóru hugmyndum er líka um hlutgervingu kvenna hvernig við hlutgerum konur í menningunni og frægar konur eru hlutgerðar vitum við lítið hver er manneskjan á bak við og hvað verður um konu þegar hún hefur verið fræg

hver er mennskan hjá manneskju sem er tekin og hlutgerð á þennan hátt það er meinfýsi líka sem við höfum gagnvart þeim sem hafa verið hafnir upp á stall já tvær hliðar á þessum peningi það

dýrkun og

mig langaði til að skoða það hvernig það birtist svo langaði mig líka til að skoða aðra hugmynd sem að tengist þessu og það er það hvernig allir og meira og meira bara fólk sem er ekki einu sinni frægt af því það eru allir að miðla sínu lífi hvernig allir hafa einhverja ímynd gagnvart heiminum og svo er það lífið sjálft og manneskjan á bak við ímyndina mér finnst í síauknum mæli

og fleiri búa við þennan veruleika varpar einhverri mynd af þér út í heiminn og svo er manneskja þarna inni einhvern veginn allir karakterarnir í bókinni Perla og svo allir hinir hafa þetta element líka fólkið sem maður myndi síst búast við af hinum karakterunum þau eru öll að varpa sér út í heiminn á einhvern hátt og svo erum við með þeim og við sjáum nei þetta er ekki heiðarlegt þú ert ekki svona í alvörunni því sem er varpað gagnvart heiminum ef það er stórt þá er svolítið erfitt að vera til það er margt sorglegt í þessu en þetta er líka að einhverju leyti gamansaga já ég vona það mér finnst það oft skemmtileg og sniðug leið til að skoða samtímann og tíðarandann að gera svolítið grín þú býrð sjálf í

á þinni eigin reynslu nei ekki nema að sögupersónan hefur búið þarna á sama tíma og ég ég þekki þennan tíma í borginni og

sögusviðið og náttúrulega alls konar fólk sem ég hef kynnst þannig að ég dreg þetta svona af minni reynslu þar af bæði aðstæðum og fólki þú ert ekkert mjög lík þessari konu nei ég ég mundi ekki segja það held hún sé frekar mér syndafallið Mikael Torfason þetta er framhald af týnd í paradís sem kom út fyrir tveimur árum þú ert að skrifa um sjálfan þig og fjölskyldu þína pabba þinn og mömmu

mjög opinskáan hátt það gerist

það að pabbi þinn deyr þegar þú ert að vinna bókina

frá mömmu þinni glímu hennar við geðveiki hæðir og lægðir þetta er afskaplega persónuleg bók er mjög persónulegt að mér hafi borið gæfa til að byrja á þessu verki eftir fertugt vegna þess að þessar bækur og syndafallið myndi ekki líta svona út ef ég reynt þetta fyrir tíu árum þá var ég lengi kannski þannig að ég er mjög ánægður að mér hefur borið gæfa til að kynnast og bar gæfa til að kynnast pabba almennilega upp á nýtt af því að fyrir tíu árum fer hann í meðferð og verður edrú og er edrú í dágóðan tíma þar til hann fellur og byrjar að drekka í laumi og það fór sem fór og líka að kynnast mömmu upp á nýtt því hún hafði gengið aftur í söfnuð Votta Jehóva og okkar samband hafði svona dofnað þannig að ég hef kynnst henni líka upp á nýtt á síðustu árum þú ert nánast sáttur við Guð og menn þegar þú skrifar þessa bók kannski ekki Guð en frekar menn ég ég er miklu sáttari

þegar ég er ungur svona um

mjög reiður ungur maður það sem bjargar mér að einhverju leyti er að ég eignast börn mjög ungur og

ber gæfa til að standa mig ágætlega gagnvart þeim verð ungur fjölskyldufaðir langar svolítið líka af miklum metnaði að vera allt öðruvísi pabbi en pabbi minn hafði verið sem var svona meiri

þá var hann líka kominn algjörlega út í horn í sínum alkóhólisma þegar ég er tvítugur og orðinn

og mjög veikur alkóhólisti þannig að ég vildi veita börnunum mínum annað líf og lagði

í mitt ferðalag hérna áður var ég miklu meira á hnefanum með það og og svona mýkist með árunum líka gagnvart þeim kynntist þeim upp á nýtt og þau urðu góðir vinir mínir

við mamma erum rosa góðir vinir í dag og og við pabbi vorum vinir alveg þar til hann dó í maí hvað var það sem hrjáði móður þína sko mamma er eins og ég lýsi kannski

þessari bók þessi bók fjallar kannski meira um

þegar sjúkdómurinn hennar ágerist og líka svona þegar við mamma sættumst og svo um

dauða pabba en það sem var að henni að hún náttúrulega ólst upp við alveg ofboðslega slæmar aðstæður við mikinn alkóhólisma og kemur út í lífið sem brotin ung kona hafði líka verið svikin af íslensku skólakerfi og sett beint í

og allt þetta eins og var gert á Íslandi

svo er hún með þunglyndi og kvíða sem þróast síðan yfir í geðhvarfasýki og þetta er bara ógreint bæði vegna þess að hún er alltaf að detta inn og út úr sértrúarsöfnuði

vottum sértrúarsöfnuði vottum Jehóva og þar er henni sagt að þú sért ekki í nógu nánu sambandi við Guð ef

hún fékk ekki rétta greiningu lengi vel en í dag er hún greind með geðhvarfasýki og orðin öryrki vegna geðsjúkdóma og pabbi þinn

þessi sjarmerandi maður með rakarastofuna á Hlemmi hann var sögufræg persóna sjarmerandi og almennilegur og öllum líkaði vel við hann

en var hann svona hræðilegur alkóhólisti pabbi var æðislegur hann var líka ofboðslega veikur alkóhólisti oft

fáránlega vel að mörgu leyti því hann gat alla tíð klippt hann bjó á Hlemmi var þar rakari og svona kóngur á Hlemmi kominn algjörlega út í horn í drykkju drykkju þurfti að rúlla tappanum af einum fleyg á morgnanna til að hætta að titra og geta klippt en munurinn á honum og róna á Hlemmi

var að pabbi var greinilega með mjög sterk gen í þessa drykkju og gat alltaf klippt átti pening splæsti á

á Hlemmi en

hann var náttúrulega miklu stærri persónuleiki en bara það

hann bjó þarna í kjallaranum gluggalausu rými undir hárgreiðslustofunni sinni en þegar hann verður edrú þá hvarflar ekki að honum að flytja vegna þess að hann var sáttur við þennan lífsstíl líka edrú hann vildi sitja þarna og lesa sínar ljóðabækur og var svona

en hvað var það sem dró hann til dauða hann kemur heim frá Tælandi eftir eina af þessum ferðum sínum þangað og hann kemur heim gulur á hörund lifrin hætt að virka lifrarbilun svokölluð skorpulifur eins og ég segi frá í bókinni þá er stórum hluta þetta ferðalag okkar þessar vikur þar sem hann liggur í rauninni fyrir dauðanum er fárveikur og eygir þá einu von að komast til Svíþjóðar og komast á lista til að fá nýja lifur það ferðalag gekk ekki upp

við förum þarna systkinin með hann til Svíþjóðar og lendum í skelfilegum atburðum þar þannig verðum fyrir miklum vonbrigðum þannig að bara lifrin byrjar að eitra og hún

menn eru náttúrulega hikandi við að láta fullorðna alkóhólista fá nýja nýja lifur það var sitt hvor skoðunin á meðal íslenskra lækna sem sem töldu og sögðu við mig að þar sem pabbi hefði svarað meðferð mjög vel tvö þúsund og sjö þegar ég keyrði hann á Vog þá væri hann líklegur hugsanlega til að fá undanþágu þess vegna erum við send send til Svíþjóðar með hann í sjúkraflugi en sænskir læknar

sögðu við mig veistu það Mikael fyrir nokkrum árum íhuguðum við ekki einu sinni að gefa alkóhólistum sem ekki eru búnir að vera edrú lengi minnst sex mánuði lifur í dag íhugum við það svo vorum við þarna úti með hann fárveikan orðinn ruglaðan og ringlaðan og

og hann stóðst engin próf hjá neinum geðlæknum eða neitt og þetta var svona svona skelfileg skelfileg lífsreynsla sko þú elst upp með þessu fólki

ert faðir og reyndar nýorðinn faðir aftur einhvern veginn mundi maður

ekki vilja óska neinum að alast upp við þessar aðstæður nei minni fjölskyldu sem hefur alist upp við kannski eins og afi minn pabbi hans pabba var hreppsómagi var tekinn af móður sinni pabbi hans drukknaði í flæðarmálinu fyrir vestan þannig að við getum alist upp við alls konar aðstæður en okkur hefur einhvern veginn borið gæfa til að gera gott úr því sem við höfum fengið og ég lenti líka hjá ótrúlega góðu fólki það var veikgeðja

pabbi var alkóhólisti sem er náttúrulega krónískur heilasjúkdómur erfiður einstaklingur en líka stórkostlega skemmtilegur og mamma með sín veikindi svo rakst ég á góða stjúpforeldra sem þannig að ég var óvenju heppinn líka en ég veit alveg að fólk sem les þessar bækur er oft að sjá hvað þetta er rosalegt þetta er alveg rosalegt og ég hef engan áhuga á þannig séð að fegra það neitt en ég vil samt

sjá líka hið fagra hið fagra í í mínu lífi Mikael þakka þér fyrir syndafallið bókin eftir þig takk förum upp í Öskjuhlíð og hittum Þórarin Leifsson kaldakol heitir bókin hans kæru vinir takk fyrir að koma hingað á fréttamannafund Almannavarna með svona skömmum fyrirvara ég veit að það brenna á ykkur ýmsar spurningar ég kem að þeim eftir augnablik en fyrst að máli málanna almannavarnir og lögreglan í Reykjavík hafa tvo sólarhringa til þess að rýma landið áætlanir um þetta hafa

sem betur fer legið fyrir í lengri tíma við höfum æft þetta nokkuð oft bæði á skipulögðum æfingum og í nýja tölvuherminum við erum tilbúin í slaginn Þórarinn þetta var brot úr nýju bókinni þinni kaldakol um hvað snýst þessi bók þetta er bók um ragnarök í Reykjavík

þarf að tæma landið á mettíma það er megin byrjunin í þessari bók og flytja burt landsmenn já ég fékk þessa hugmynd

bjó í Berlín það er flugvöllur þar sem var lagður af tvö þúsund og átta sem nasistar byggðu á sínum tíma ég fékk einhvern daginn þá hugmynd að það væri fyndið að prófa að koma fyrir allri íslensku þjóðinni á þessum flugvelli sem væri ekkert erfitt í raun og veru því þetta er stór flugvöllur ég er búinn að reikna það út í þessari bók að koma öllum Íslendingum fyrir í húsgámaþorpi á þessum flugvelli Íslendingar verða flóttamenn í Þýskalandi sem er fullt af flóttamönnum skrifa þessa bók bjó ég

í Berlín og eins og gerist stundum þegar þú ert að skrifa bækur þá vill raunveruleikinn þrengja sér inn þar sem þú ert að skrifa það sem gerðist var á þessum tíma að ákvað að koma fyrir fullt af flóttamönnum í þessu sama flugskýli og ég var að fjalla um þannig að raunveruleikinn gerði innrás í skriftirnar þannig að ég neyddist til að fara niður eftir og tékka á þeim og svo framvegis þannig að þú hefur farið og skoðað aðstæðurnar þarna á Tempelhof ég var skíthræddur um að

hvað vakir fyrir þér með þessari bók það var alltaf gamall draumur að skrifa um tilvist eða tilvist eða tilvistarkrísu Íslendinga í útlöndum bjó einhver ár í Danmörku fyrir einhverjum árum síðan seinna í Barcelona núna í Þýskalandi mig langaði alltaf að fjalla um þetta það var útgangspunkturinn Íslendingar sem sitja í útlöndum og eru að horfa heim til Íslands það er einn megin þráðurinn í losna einhvern veginn aldrei við landið úr hausnum á sér nákvæmlega

búið í Berlín ertu fluttur heim ég er fluttur heim núna það sem er kaldhæðnislegt kannski að við lok bókarinnar þá er fjallað um ferðamannastrauminn á Íslandi og ég er að hluta til farinn að vinna sjálfur við ferðamannastrauminn þannig að það er alltaf það sem gerist hjá mér raunveruleikinn brýst inn þar sem

síðasti höfundurinn í þessum þætti er Oddný Eir Ævarsdóttir undirferli ný bók eftir þig skáldsaga með svona fallegum blómum á forsíðu þetta fjallar um vísindi um veirur en líka um ástir og og sambönd hvaða hvaða fólk er þetta sem þú ert að skrifa finna út einhvern mælikvarða á lífið eða á gjörðir okkar það lenda eiginlega allir í því að lenda í deilum til dæmis eða lenda í því að vinir þeirra deila og fólk skilur til dæmis og þá lendir í fólk í því að þurfa að átta sig á því hver hefur

þessir eru að reyna að skilja hvernig getum við metið hegðun fólks út frá hverju eigum við að meta það hvernig getum við metið heilindi þarna er einn sem er

fyrir sér að búa til tæki sem metur heilindi þetta er þessi löngun þegar þú heyrir um tvo einstaklinga sem þér eru kannski mjög kærir og þú heyrir báðar sögurnar og þær eru hræðilegar þú reynir að stilla dómgreindina þína og og innsæið og svo náttúrulega ýmsir aðrir og svo eru dómstólar og allt svona en þegar

ekkert kemur að hjálp þá langar mann til að það sé hægt að setja

á milli og báðir halda í tækið og

deilu aðalpersónurnar eru í rauninni þarna er einstaklingur sem að notar aðstöðu sína og hann er kannski svolítið fulltrúi

þessarar auðhyggju þess sem vill taka allt og nýta í þágu peninga gera pening úr öllu hann er mér fannst áhugavert líka að sjá hann hann er líka rosalega sjarmerandi hann er aðlaðandi þannig að þannig að þessi Smári sem kemur þarna rauðhærður og viðkvæmur og lendir í klónum á þessum hann skilur ekkert af hverju hann allt í einu og líka það að verða fórnarlamb ofbeldis og siðleysis það

gerist oft smám saman fólk bara allt í einu fattar það eftir á heyrðu ég er bara orðin

fórnarlamb einhvers fáránleika þetta gerist í Vestmannaeyjum og í Surtsey samhengið á milli

það má ekki fara yfir

með frekju og yfirgangi og skemma það sko Surtsey sé sem svolítið væmið fyrirgefðu en ég sé sem svona barnshjarta sem er ráðist að já þessi veira

rannsaka veiru við erum dálítið í vandræðum með veirur í dag sko það eru bólusetningar en við kunnum ekkert alveg á þær

þannig að þetta er mjög mikil áskorun fyrir læknavísindin og alla mér finnst ógeðslega gaman að kynna sér veirur hvernig þær eins og náttúrulega og vampírur og svona ég tala alveg um veirur og vampírur og í einum graut hvernig þær raunverulega komast í gegnum varnirnar okkar bæði hér og og hérna já ertu flutt í bæinn já þú bjóst undir Eyjafjöllum undir Eyjafjöllunum já ég er þannig að ég fer þangað reglulega þar þar sem ég byrjaði að skrifa þessa bók þá sá ég alltaf Vestmannaeyjar út um gluggann þær eru ofboðslega fallegar úr fjarlægð

það er kannski engin tilviljun að Vestmannaeyjar urðu sögusviðið undirferli

búinn hjá okkur í kvöld

búinn hjá okkur í kvöld